भजा आउ गितबाँसके मेलति संगित बनता । गित बिद्या बहुत मेलके आहे, संगित बिद्याके उपयोग हमरे गितबाँसके बिकासके तहनि करेसिकति । कुछ संगित बिद्याके नाउँ यि मेलके आहे । सास्त्रिय संगित, लोक संगित, आधुनिक संगित, फिल्मि संगित, बजैना संगित काहिक संगित बिना हम्मर जिवन आधा अदुरा हे । संगितके कारणति हम्मर जिवन एगदम खुशमय मजा बनता । संगित हमके मनोरन्जन देहता मनोरन्जन ति हम्मर जिवनमे खुशहाल अइता आउर हमरे मजाति संगितके उपयोग करके हम्मर दुख, पिडा, कष्ठ जो हे ओहके हरति आउर अपना खुशि होके फेर बाहिर <noise> मनैंन आगे दिखाइ सिकत होइ । उहिमारे संगित बिद्या हम्मर तेहना बहुत जरुरि है ।